Peel no siforii ni wonno ko njamndi dow- hoore nde ne ummi kadi ne sewi. A ɗisan e leydi ni woni cuuta, ni woni naata e nder leydi he, suuta leydi ngabbina dow.